Buran mi nana gimi yake dami nanay gimi da maayi yaake ɗon mari fahin haa duniyaru, misali waaɗi haa duniyaru ɗo a nanan, a heban darasi, naje irin jutta ba. Je jutta se haala mbal, haala mbal, haala gojju, haala mai duniyaru kala be waadata tan pat vodaka waala darasi, waala komai hmm.